ड्रम, होदौ ईद संगीत वाद्य तौ। हदौचु बेरंग सुनचयो आंगु जुड़ाव महसूस हाचौ, हदौ आंगु आकर्षित लानच, हदौ मानवता ऊ आनु भावनाओं, विचारो व्यक्त लान्नौ मदद लानच। हदौ ड्रम ऊ खिमौ बेरंग आनु आंगु आनु <hesitation> जीवन ऊ आर्थिक, अर्थपूर्ण, रंगीन बनयामो मदद लानच। ग हदौचु चीजौ खितौक, ध्वनि लए अभिव्यक्ति, ध्वनि हदौचु ध्वनि वाली मधुर रंग सुंदर निच, हदौचु लय वाली औबल निच, आंगु जटिल रंग चुनौतिपूरण वाद्य लागेच। अभिव्यक्ति हदौचु महत्त्वपूर्ण <hesitation> भूमिका निभयाजा तौ, हदौ आंगु हनै लागेच ग ड्रम बजयैमो निमा ग वाली शारे रंग मधुर अभिव्यक्ति लानचूक। आंगु उत्साह महसूस हाचौ, आंगु रोमांच महसुस हाचौ, आंगु शांति लागेच, आंगु शांतिपूर्ण अनुभव हाचिद।